Allor, ij in realtà nun è ca so 'na granda cuoca, quindi dicimm ca m'avess imparà nu poc tutt cos. Ceh banalmente m'avess mparà a fa nu poc 'e salsa, p' fa 'a past 'a pummarol, cu 'a pummarol. 'O sughetto fresco, chell nun 'o sacc fa onestament. <hesitation> E però 'na cosa che m'aggia mparà e che m' piacess assaje <hesitation> tipo a m' imparà 'a cucinà 'o pesce, <hesitation> pecchè tipo 'e vongole, oppur 'e cozz no? P' fa 'na bella mpepat 'e cozz. <hesitation> Pecchè poj 'o pesc piace a tutt quant, ma poj fa buon. Mentre 'a carne t' fa già chiù mal, però 'o pesce fa buon e. <hesitation> E per esempio no? Quann veg 'e fa 'e vongol nun 'e sacc pulezzà, pecchè pò nun tutt 'e <hesitation> pescivendoli te li sanno pulire. Quindi nun 'e sacc pulizzà e nun 'e sacc condì pecchè poj hann avè 'o giusto condimento. Nun hann essere sciapi, nun hann essere troppo salat. <hesitation> Chell ca veg però, semp 'a tutt quant, metteno 'o prezzemolo. Quindi almeno 'o prezzemolo sacc ca s' pò, s' pò metter e che l'aggia accattà. <hesitation> Coccatacos ca m' piacess? <hesitation> Ma sì pure a m' imparà a fa 'e gamberi, <hesitation> per esempio mio cognato fa i gamberi cu 'o pistacchio, impanat e poj fritt no? E chill so troppo buon, quindi pur m' piacess, m' piacess assaje.